Ny zava-dehibe tokony hofantarina izany momba ny olona iray alohan'ny hanambadiana anazy an, dia ny fizahan-toetra. Iny moa izany an, efa mandritra ny fiarahana dia atao hoe mijery toetra tsara sy toetra ratsy ny tsirairay izany. Ankoatr'izay an, dia jerena ihany koa ny firazanana no fiteny an'izany angambany hoe, sao sanatria mpihavana ianao sy ilay ho fofombadinao izany. Dia manarakarak'izay an, zava-dehibe ihany koa ho an'ny olona sasany ny mahafantatra ny antokom-pivavahan'io olona io satria misy izany ny fivavahana sasany mety hoe tsy tsy afaka miaraka. Dia izay zavatra izay izany an, mila dinihana tsara indrindra raha manana ray aman-dreny sarotiny moa izany ilay mpifankatia.